ترى أول شيء وأهم شيء أن العقل السليم بالجسم السليم، هذي الحكمة اللي قريناها دائم على آخر-على أغلفة الكتب على <hesitation> حكوها بالمدرسة وأيام الدوام هذه الصح، إنك تهتم بنظامك الصحي الغذائي من شان صحتك من شان جسمك من شان يوم تكبر بالعمر ما بيصير معك اي مشاكل.